be hanmaniyan mɛ han mazin'an wa'arobe hobe dimiyan nɛ mu a <hesitation> han aviyon na bewobe nɛ we cee a wa'a ma nucozo nu mu a benɛ mu hanmaniyan ɓa nucozo wa ya yi diyara wa manna dan dan dan dan dan lo nucozo ama vɛ lo ma biye ɲunmezo we vera lo toro <hesitation> lo o ɲu ɲan o wa ee lo o wa ee a zɛrɛ zɛrɛ wabe zɛrɛ za se yi mi a mu'ɛnyɛn za yi mi a o dama o zo han wa muwa so a vɛra ho dimiyan feni pɛ